الكرهبا هذى آخر إصدار كرهبا چديدة مازيلتكى طلعت فيها برشا أكسيسوارات من داخل وزيد مخدومة من داخل الكريتى بتاعها اونجوغ وفازة أخرى اللي فيها اا فيها معناتها سيستم بشكل ت-طيارة عاللخر يحمى اللي يسوق ويزيد فيها سياقة ذاتية معناها تنجم أنتى مثلا تعبت تحب ترتاح تخليها تسوق هي.